So tawi mbeɗa waawi wontude liingu hakke ñalawma gooto, ngontam-mi ko liingu maayo. Mi naata nder diƴƴe, mi yirlo no feewi. Ngati liingu maayo ko huunde haawniide no feewi, no siftori ni: koyɗe ɗe, reedu ndu e no yahrata ndiyam. Njiɗ-mi wontude ɗum, miin hoore am, mi waɗa ko ɗum waɗta e nder ndiyam ko.